Ehe, mie mwali mwedhana chenuka keo keo nekonuka ho ukahagia, ukasunta vyombo. Ne- ne- nenda hoo nkaita Tanga nikaha msunga wangu, nikaloa manga yangu ukauya nekuwiya hoo nkachemsha manga nikanywa na chai nekubinda nkunywa na chai nikasambua masunga wangu nkembika nikavuga ugai wamosi nkada, huonii nikembika dagaya. Kubenda kwembika dagaya nikavuga vituhuu hugai nikauda ugayi nekubinda hukuda nkehaka mazi angu nkehusa na wana hochomboii yemkumbuka hoo saa tatu nikaingia nyumbani nikavuga ya yamuango angu ukagona wachake honiuthi.